Mau leh' ek adin adin jintoon nai lem hmeu melayo ngan lun di' abei am ek leh' yah lem hmeu Saban

aa weh weh nyein nai am eek papahh wei nyein dei nyein video nyein pakau nai, aa maon nyein pakau eu tah eek la, nonoh dung a'la', tetapi am eek nyein ou'eu.. aa nyein yah nan arai aaa buang masa dung la' yah.. aa kai nan masa, nyein arai dei, kai am..am la arai dei papah eu la.. nonoh dung la' yah

Teknologi nok parap on ek nnau lah' maceng lun ek, dut arai belajal erat si tehnologi nai dut arai baca ago, baca info, mung info nok penting penting nai nok wei' nai nah pelu yah nah nok parap maceng lun arai.

Eek harap eek weik aheng lem lun eek supaya eek parap arok kerja lem tap hma eek

Sebelum ceh aroq pelan ceh nok le’ ceh adeu pelan wei ceh rancang wet pelan ceh lem puun sieng ngan briing supaya ceh am membazir pelan ceh an lo’o aa…membaxir

Wei' la'an ek maya deh nok aro' nyen nok nah abin yah menghibur amai lun nok nal nyen noknah.

um lem nok pi lem pelu' lak nok pi am pernah amai nan siu pro' dong aweng

Amai, am amai pro', lem aweng amai. Amai memang wei' laan dong sinah. Nan tana amai nan amai aro' mah', kap nok nan amai.

Am tam le adin Jin to on nai lem hmou lun sa’ban

Eek mai matol deh arok NOKNAN lem lepron. Dei tah NOKNAN Wei na’

Kedut ek lah' menwa si anok, aaa perlu ek dei' aaa memang ek pakai yah ligit, aaa ligit nah pakai ek menwa nok nah. Kai ek am wan ligit am tah ek parap mlei si breu pah, jadi am ek parap menwa ai pah.

Amai mluen lem nan amai ngai, amai wei la'an nnal dueng deu, wei padi amai pahat pahat yeh wei la'a.

Sekolah ngan hnan Taman, mesti lah' liung maeu' madei' anak-anak nai aro' wei' lun rajin arai mai kap Tuhan, sekolah wei' wei' arai. Nah dung lah

Lem sieu ma alam dei, wei laan luen menot buong maq luen menot atool, menot ayoq luen deeh tapi lem sieu hnai am luen papah eu la’ menot anok maq nah jadi am yeh penting eu duet alam dei la

Lem eek sekola alam, ciek arai alam am arai weik lek, et eu eu lek eek arok sik menam-menam ai.

Breu epup lem nan ek nnoi mitam yah, hnong belsem nah siu nai

Ma'u nan ek wet alut lo'ou nan an deh supaya alut nah parap wet lun na'ah mai la'ot.

Lem ayo dagang piyah, erat lem puun yah, nok pi aro arai, nok laan arai ,arai maeu Al, maeu bebek, maeu fwang. Dei arai masiu yah pah .Nah anok pi lek arai aro.

amei mlun lem kampung am amei arok siu anak amei hnung amei miskin

Lem Aweng amai saban, nan masa(parab) ipup nai pelabi apal, nan masa(parab ipup nai pelpai. Nga ipup ai apal nah lak madei siu ai lak ndin

Layan Wei, arai mung mung, lem keluarga, PADEI PADEI arai mung mung lem keluarga rah arai

Kai Lun mrai si nan ek Lak belajar breu, ek wei' laan Mai lem aweng adiu-adiu ngai, ek wei' laan

Papah dut tam lak lek adat anak sekolak lem rang lun ma' kan ai, arai nal papah deh emeu ngan lun mral, papah.. Papah karakter deh. Nah dung nyeh.

Ek nei wik laan emwal nok nan kudut pangang, kudut goreng ai neh dung nyeh

Laot si wei' laan e arai ai atau wei' laan amai aro' mah', aro' era, wei' padi ai pah wei' laan arai nah lah nan arai wei' laan aro' laot nok nah.

Amai mluen lem aweng adieu amai mboau wei ieu wei dien tam nan tah breu arok arai sehat lem kampong

Lem lun ek parap laeu' lemlun nok am parap aro' keja dei narai parap laeu' deh supaya deh ap tosah mlun.

Lepat ek ngan anak-anak ek sii siu tau, lepat ek, ek arok atol Saban nei wik wik, neh dung nyeh

Kai amai arok erau. ACARA amai mai marang, en tap subung, arang adeu, Wei amai ngui ngui

Wei' siu hnai am yah ndin, la' siu' Ina maet ideng. Am arai parap malan-malan dong lem ma' ek

Lem Aweng amai kai yah lemale' am amai aro yah mai lem mah.dong hmak yah nan lun mral maeu deh

𝐵𝑜𝑢'𝑔𝑎 𝑛𝑜'𝑜𝑘 𝑝𝑒'𝑒𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑒𝑘 𝑙𝑒𝑚 𝑖𝑔𝑢 𝑛𝑜𝑘 𝑛𝑎𝑖 , 𝑏𝑜𝑢'𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑢 𝑟𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑢'𝑔𝑎 𝑎𝑟 𝑡𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑢.

Tam, tam aa parap le' aa anak nok lah goro' goro'. Si' nah tam le' adat anak tam lem rang

Lem lun amai alam. Wei laan amai. Lun mral amai menot . Sungneu maon Wei laan amai nyel.

Kai arai hnau lun mung hmung kai lun hmah yeh tau hmung lun tau nah nok on lun madik mei pan deh nah lun pah jadi weik pipi nok nah neh hnung yeh kerjasama pah

Lem ek ciik alam, amai mai sekolah malan kut amai. Hgui-hgui amai. Wei yat amai pahat-pahat siing nan amai lem sekolah amai ngai.

Lem jaman teknologi sieu hnai, loe’ anok non nan belajar lem telepon lem komputer supaya anak mileh

eek slalu mat telepon bimbit abin non, eek telepon lun ngan eek ma' adiu, wei' eek telepon anak eek lem skola, wei' eek telepon mai lo' lem aweng eek ngai

Nok an nteu' siew anak eek yeh nah'aro'si'kuih wet yeh mai mlei'jam kai parab ai' sebagai hadiah anak kai masa nah'.

Naan fwang nok lek ek ai ianah kok pelanok, binpah, beladin pelanok, payau ngan lok tah mak ngkan breu

Lem Aweng amai pelabi pelino yah ,abin non abin lun kerja gotong royong mai aro bersih lem Aweng amai sehingga Aweng amai pelino

amai mlun lem aweng kampung am amei man nok weik weik kai nan sik abiu alak tau dei tah amai man weik weik

Mau, nan memang nan nyen lun maon-maon jadi anak lem sieu hnai masih tah deh wei laan la nyen ah nyen mak on-on lun mral maon dei la kerana lucu yeh le' de' bukan saja yeh lucu tapi wei laan deh aro yeh. Wei erau deh aro' yeh.

cik amei alam weik la'an amei nyen pak pak ngan nyen mei manol manol sik brul amei

"am lo'naan sapek'laan eek yeh nah nok laan eek yeh nah sapek' orang ulu ndeh dei'adin yeh oo""sapek' yeh nah mung'-mung' lun bangsa orang ulu mah nkan' nah juga an lun pakai nah rata-rata amaipakai sapek'nai an amai lun sa'ban ai pakai lem mun'-mung'."

Nyien nok on anak lem amai hmung, deh nyen bol, deh nyien marang-marang, deh nyien katok-katok, deh nyien hfal lem peik, nah nyien nok on deh lem aweng amai.

Selebriti atau bintang filem sik we’ik la’an e’ik yeh adin yeh Celine Dion kk.. we’ik la’an e’ik enyel lagu Celine Dion nei we’ik au-au noi yeh lek e’ik wei’ik au ta’ang yeh we’ik noi yeh we’ik tiun yeh

lem siu nai teknologi ..ada..yalah untuk aro' nok wei' ngan maceng lun.. aaa.. re'et teknologi yalah lok lun pakai teknologi dengan et' dengan aro' nok et' dan blajar am wei'

Warna nok nan eek wei laan wei yeh dii’, wei yeh biru, wei saa’, wei mueng laan aa…warna deeh, abien non nah nan arai wei laan

Lem siu hnai si adin anok, teknologi deh pah. Jadi teknologi nai aro' arai em aro' keja arai mlai kai arai lah' aro' si kerja, lah aro' si laut, pakai teknologi nai ajit yah pi, aaa nah si wei' la'an ek lem teknologi nai lah.

Lem siew nok nai am amai wan' udara nok wei pelabi ploh masa nok nonoi ai.

Tentang lem mu'un dagang nok nan eek ai, loe' pi pi luen kina' nok wei le' aro dagang. Am arai mak peribumi ai wei le' aro' dagang.

Aro' bayal plu dung negala ceh lem aa arai lem nok pi, lem imah lak nok pi, am pernah.

Lem lun arai nai am arai pikir lo' pipi tosah hnong lem lun arai nai Tuhan dung nok laeu' arai. Nah dung lah.

lem negala amai wai pi yah kai lem sing pelek yah aa on lun melek menteri lun pah jadi menteri nah, mung mung rakyat ai keluar mai melek aa dei sik lon undi tau yah lah jadi menteri yah weh nonoh lah lun melek wai

Ba rang nok an arai BELAJAR teknoloji ya nah, mrai Wei wan arai

Lem aweng amai sinai am amai leh aweng lun adiu-adiu ngai. Amai aro' lun amai dong sinai.